Ijool iganul éli ñé wa na jiŋamé jirég jisilié babé: mayitee, étulo; mara bécilé bérégi mayitee; mayitee mo siit sasu nuñumé ébajul nuñul so, nuluuf; éli ésiil gurégé gagaaj; nigaaj nipurénul mayitehoom. Imbi nifafaak, niŋa sihoom étéék, iñince ifuum, imbi ituuŋ; iwararéén so; nituuŋ so mi niŋa so nipuréén étulo.